﻿Ekibuuzo eki ndikuza kukigarukamu ndagamba emboga zemiringo eziraboneka rimwe na rimwe mumwaaka zitarareebeka emyeezi zoona, ziine obwiire obu ziraba ziriho kandi obundi obwiire zitariho. Omuri ezo hakaba harimu eboga ezi ziramanywa nka omuriri, ezo mboga ekyatumire zitarakira kureebeka nokugira ngu zo zikaba zirakunda kumere ahantu ahu bahingire omugusha, mbwenu zo zikazi ziramera mubwiire obu bahingire omugusha, ezindi hakaba harimu eshaaga, eshaaga zo zikaba ziramera baaba batakabagiire nkebihimba, baabihinga ziramera baabibagara zirarugamu, ezindi hakaba harimu ebicuriinganyi, ebicuriinganyi byo bikaba birakura mubwiire bwenjura, niho byabaire biraboneka reero omushana gwaajwa bikaba biracendeera, byooma bihwaho.